Yale de ma pudaya de akuse ma so hoe ho'e maikese e dede moyamanede pedu peka de sedeu seungas sepu sisi loe due mama e akuse masoho ma edehe heho'e made o makaltia sinese nama ahorno maikkese sepedi tekai de sia de oak sihono sahai sai mohon masoho ma budaya de he ho akuse udu udu mese mese edewae yamanedele em em mayamane wadamale'e ede pedi pekase nasi hono latupati medei si manese mo'o miso mo ledeu lepai ma kai tia tena mitu kai demen pegi pekame miso mo'o le'ede yamima nasi neseng mo depaik ede ede me mahab tapai uwesinn na moi inah demoi na tu kaya dudu dekadek ina hedoho opelua ada simia tanede himia si wa ayale moi isi ayalema laleku lalema demma malie kademo i namu menade akuse masohol udu udu maso ma tanedeu udu udu masnae moho Ma ma ayaya le mukai on apelua adade sematapae uwesis semi ede maik kese pedi pekaide ziloi duwei sisai aide'e mehuhu akuse ma so ho mahum makaitia sitanea dew udu uduk ma ana ma ansiloi namahono apeaso mai utai dawesi silehom moi maikila o masukus sahai sa moi'i na na hede apelua adab meu selu se yele sie pelu ada wai mayamane yeli sudnaede simia apede e sepu sahayam simia tanede simia luho si ayale moi'i siayale si mia moi'i lede si mia tanede tuka tina mailes mia hapede tuka tina mainle uhatapae suwe suwe ade mine mo'o me aya'me mia a'de wehelalemo'o akuse miloina ma'ayale malieka nada wesem ahono pusule nama taima ma ayale mahana mahono weneu nama ayale matane sai sai ige matane ka'a sinapu de matane wedasep desahae mena maimi tina mai le misoho tane'e neme so hapena mimi ya'e tuka dani lingu amik'ka mi ayale Tukadani lua mi ayale dew mi a tuka danlu admi'ane tuka dani lua a mitaimi kelea de sidni tai weseka de bisikola muin besik soa hape'e na de mana se'a uhau u nugu umnese nahadeuk kusep maskeuse hede kame nusa de hede kami akuse masoa makatial saji udu udu nt'mese dnaidep pea aselu apalua adat mae le tina mai lede si soho ede tane dei nai a nama ma'u sofu ma ane anea malieka ma ma sahaja i matana ia tana ia de mau sohomo ho moi tina kaimude detu ede nusade ehehomoi ne pedip kakai dawese nade siloi nasi pale pale yai si pale sai nasi tuhu habya se yai pebi pekai le namat muhabelia yai de ma pelia liki apease nasi tuhuwab yase tuka sena waili sepu em'ata mata u ezwale konodale konodale ke'emata wa'alek tuka ze mata inah deuk taima soho ma kai tia si zeo hanau nau mo'o Siha nau nakwe luhu we'ite wehe apelua adab tukahe de nai te sepuha yami sepuha sikola demo sikola moho kai tia puana pue sepu se sepuka aede huatapae wema. akuse maselo atuhu luhur wuhu sapiaza yayhue hapiase mo me ae yaya sapiaze mo liki apeaze mo maktu mahono hapiaze mo. mai kezep kedik nai kai siloi makonse ma ele udu udung ma ele meze meze ina ma'a tania de ebew kena mike tuka se siloi wae mayamana senese e sipolese edea akua isiseonose akuse hapelia yay sepue uwesi hudea ulua ela lua ela sepua situhue situhue sepua setukar tiki te siki te duwei te ho madade lumeik ta'adahale deik hohomo oatak kai sarai deu deu siku lai siku poloka idew ukuwai sisohom masohum ma a a adatere udu udu meseng meseng mo na nai de dawei si matitiwa si dewa howa do linresi poloka siloke sipolo itei na amab tuka dikekeke se si saya ho payu selusi hulu oilang wei yay ulesi tuhuya api yaseng Dai si pitie na sitai siapelia wae wese kapai ni ilu re sius lahuwe biye otodezaekena aselua o e hono ladina o wana mau namau u ulane etulu ra o o selu wae le hapele tukau nononododo gile ile ehu nododo gile na selua humoi nae dew apuse huwatapai wae wana pui wani fua se tinak kamuli de aposu mauru naen deheho'e nahono upede pekai siledo esas saderma pele sayase moa akuse moa adudu e yanima